Gi mi, wmi nyize rere’o ladi fe. Ladi fe kuma wo yi efe kuma nɗye mi dasnu ge yna. Ladi fe kuma wo yi efe kuma nɗye efe ga ri mari, ma ynaɗyi ɗyi, mi ga nwna fu be ma abi be mi nyi go yi. Yi ga ede pke, yi ga snu shir iyi lo chochi, yi lo choochi yna, yi lo fio a komyi a yna yi la tswashe ye tug e. la twashe ye tu kuma, yi wwo nyize ɓe nɗye ga mayi snu yna e yi nyize rere nyi. Ladi fe kuma woyi ebe masama nɗye a ga kna chochio wo yi efe gi mi nɗye mi ya zhi se ge myi, e mi ɓwario ma dasnu, ma dasnu hari lo gesnu sa ge, geznu ga imi, mi ga nuwna fu, ma ynadyidyi syi ke map aba biri mi ga ba biru mi ga duwa snu, maduwa snu ke mi yachre de ma. abi de mi nyigoyi. Ladife kuma wo yife musama za-zaza nɗye ɓwa yi mishe za. Feri hna woyi efe nɗye zaza dasnuge yna lega yi ɓeɓe he de snu m. ha lo fa feri m, he fe ga snu tnutnu he dye ynadyi ge feri. Feri hna yi efe snuda nyi gi zaza za nɗye woyi mishe zan sede nɗye eba gayi ko kwa ebe ga faru ebado, ko ebe ga be e bado, he ga lo ko kwa he kna e bi lo ge, ko kwa midye ynangoyi, migal lo mi lo sa nupka. Ko shna a mabi nyi, ko shanɗye a tu ebi ye nyi, ko eza la nyigo, ko eza snu wo mama fe gbmaada, he lo he bma wo gbmada snu. Ladi fe kuma woyi efe kuma nɗye he ga yashise kuma ha tunani snu, efe monday nɗye wo zhi-zha miga snu ɓeri bye, mi bwa midyi de ma bikode mi nnyigo na? Efe hni kuma ladi fe kuma woyi efe nɗye zangoti e nyize ɓe, ɓe nɗye he ga snu wo yna la e nonday o hari losati ge hna, hega ya shies ha wo ka pke e pa ko ha ka pke katempa he gna monday fe mi ga snu ɓe kaza nyin. Efe babari. Tuesday mi ga snu ɓe kaza nyi du. Litini fe, larba fe, talata fe, inuma fe, lari lo sati fe ge. ɓe nɗye mi ga snu wo bma, mi snu e mi royiwa nyi hni, ɓenɗye mi ga snu esugo mi ɓwa midyi, ko kwa aza ga zhi mi bwari, mi bwa dumi gib a ba dyi ke bas nu nyi. He ga yashise ha be hna dnawye he snu wo. Ladi fe kuma woyide masama ko a gbmango yna kongbmango yna kamanɗye achikna yna nyi he ga lo fa ferihna he ga ɗye-ɗye eba mashna pipipi, ha taba hede wo, nupkakri wo m. se de he ɗye agbmangi yna nɗye ba zna fa de nago fi efa ba dyi fa yna, domi fe hna ka yife gib a dye nɗye ba ɗye yi ga fi fa m. edye ba wna yi fa ynanunu kayna ba dyi shnanɗye agbmangonyi kama shnanɗye agowyi ko afi lani de ba nago yi. Kuma e mi rayiwa ladi fe hna woyi efe masama nɗye mi yashise ge mi bi miɗye ynamgo ɓe mi gna, e snusnu nanami ga ɗye miɗye wye dna e nyize be na? Muhni shna. Ma ɗye mi ɗye wye dna e nyize be hni fede miga de bu, edye mi byi midye be mi gnna dye kamata mi snu ɓe mari, ɓe mari nɗye mi ga snu nyi fen dye mi ga bug e enyize ɓe nyi, mi lo pkashi de tswashe. Ladife kuma, wo yi efe gi mi nye mi yashise ge mi snu abe sna e yesu ye lo.